אֶל-שַּׁחְסּ אֶל-אַכְּתַּר תַּאְתִיר פִי חַיַּאתִי הִיָּא אֶל-אֻם דִיָּאלִי, בְּלָא שַׁכּ, הִיָּא לִיּ עָלְמָתְנִי אֶל-צְבְּר וְאֶל-מֻתַאבַּרָה וְכִיפַּאש נְקוּן אֶנְסָאן טַּיִיב. דִימָא כַּנָּת כַּתּוּפְקְ עִמָּא פִיּש כַּנֶּצְתַּחְתְּגָּה, וְכַתְּדַעְמְנִי פִי כֻּלּ עַקְדָה. אֶל-תַּאְתִיר דִיָּאלְהָ כְלָּנִי נְקוּן קְוִוי וְנֻוַאגֵה סֻעּוּבָּאת אֶל-חַיָּاة בְּאִיגְ'אבִּיַה, וְדִימָא כַנִּתְחַסּ בְּאֶל-אִימְתִּנָּאן לְכֻּלּשִי לִיּ קֻדְּמָתְהוּ לִיָּא.